<hesitation> inze mwne ndakhava munzu ni ndhkhaba munzu ndakhakhulukha ma ndenya mu kha tv khange khadididi ma ndenya ndola khu mupira na mushiere ni ya khadekha khachai khekhe ni mwa khachai shikombe khandi khachai khalai baaas ni ndola khu mpira ni ndakhala khu mpira nda khala khu mipira cha bandu ba khola iji shijira si ndenya khujenda jenda bijra sivune tawe mpaka ridukhu rya jumapili ryakhadukkha nzia mwivukhana na vutsa nda khihara ahango ndakhayinzira khu miyinzi jiange ndikhalnga ni khulukha ni mwa khachai ni ndola khu makhuwa khe mipira nindola khu makhuwa khe shibala khu tv makhuwa khe shbala khuli shibala shiendeleanga khuli bandu balwananga khuli bandu bakhola ndina bindu khuli byene hibi bisunda masaa inzara yakhanuma na mbola mshiere inzara yakhanuma na inyeshra kahachai nikha. kha tubere turi mu khandi badekha ichai khandi mwe khu subiranga shndi mundu wa mangana manyshi, mundu na mundu nuyanashi hamba khutsue khu habundu flani mnya ndula khutsia naye maligha khali habundu ma khutsia na kutli khalukha tsa hango na nindola khu mpira khijira nanayanza mpira lwa ndali ni ndola mpira ndali cahirman wo mpira ndahana khu mawaidha ni ndola kochi nakocha itimu bulahi kari lwa lwa ndola bana bakhuba mpira musikulu nda babola mkhube ndi mkhube ndi chigira banayara khuba. Nitari shindu shitamanu bujeheru bwaba bunyishi mu shibala shyetu khali bana bakhuba mupira bakhorwa na khunyole hena mipira na khuli ne tsisendi tsya khunyala khulhonya bana ben haba banye shinga banyala khukhuba mpira banyore tsisendi tsyabo shijira madukhu khano mpira ni ikatsi ya bandu bayinziranga bana bamanya khukhuba mpira bulahi bwene banyolanga alangangwa mbibara bia ihare ilwanyi eyo mpaka bibala bimanya mwana huyu nu mkubu mulahi na arungwa mshahara ne tsikazi kuli tsyene yitsyo tsikazi tsishri khunu mba ne tsigazi tsya wamanya mu tsinganagani tsyotsyo wamanya ni khuli hii ndakhola bilahi na wanyola khu tsisendi khu ni khari wo mupira amanye bulahi bwene khali niba ni lilima bana mwana no umanyi tsa khulima bulahi bwene rijembe uruja tsa ne imbolea yo khurja bindu bilahi ulanyola tsisendi tsiohngaika khuli bnandu ba hangaikka tsa vajendajenda khili vali ne tsindu tsa bakhola tawe kenyekh ambandu busi khube ne riba khumnya shina tya nyala khukhola tsinyala khukhonya mmbili khwanje no nyala khukhonya inda yanje ni go ya nyanza khubabola bandu banje badiriji.